Ny karazany siky haiko koa zao: gny lelahy sy ny ampela aloha m- misy mampiavaky anazy koa hoe gnan’ny ampela raoby na regny zipo regny. De io koa misy ri- zipo sy <hesitation> raoby mihaja anaovany refa ma- mandeha mivavaky na mandeha <noise> m- miasa na mamonjy fanasà regny. De nen’ny lelahy zao pataloha ohatry hoe pataloha velondrira regny indesiny mandeha mivavaky na mamonjy reunion regny izy. De chemise koa ny anazy indesiny mande miasa koa.